<noise> Yanu uvumilivu uti ali maisha kwene <noise> kwasababu <noise> tukupela tuku pambana ni vintu vingi sana hapa duniani <noise> umazano mwinyoko akuputa mukiana kino kisichi kola ko ndiwala wauluku yanu uvumilivu <noise> yani manda yonsi kwenu mapela ngeyu wa mawazo ku maisha yako na maisha yako wala tange yololoke kwa hio uvumilivu yani moja kwa moja ngati imvo nalo langa tayali maisha mazima kupande wane bilu uvumilivu <noise> utatala wa- wasaidimuzo chimwi utatala wa kwaumu nyonko kwa hio uvumilivu <noise> ali maisha kwenevo ne mwenjilia. Ili mushaulu mulu mende wane muna hiyo uku mambo ya uvuimilivu kwanza nginazana kwamba kino chisiki kole neyamuntu wi kolo nele nganya konona nafuma nafuma kwi chima bidi imuteke kwana <noise> imo wezshwiu kumila zitu zino twa kula tuwa- tuwa- tuwakulile siwe fumi lazizi nama mshauniti we mulu mende ahh vinu kuomba vi asi vino swelu muntu waombanga vi sweo mwito wao tuwa pitangata tukutivitu- ukutivitu- ukutivitu- ukutivitu- ukutiviti uzana amaisha itu yakupita ningo lakini wemulu mende vino kuomba viyani asikweli wala asu kweli, kwa hiyio akulenga uta ye kabisa- kabisa- kabisa ndakua nguvwa manjelewa ingu kulanda kwasabu nene muti wikolo <noise>